<hesitation> פון די באקאנטע אלערגיע'ס וואס מענטשען האבן צו עסן איז איינס וואס איז די מערסטע באקאנט איז ניס'ן נאכדעם איז דא מענטשען וואס זענען אלערג <hesitation> אלער- <hesitation> אלערגיק צו מילך מילכיגס, ס'איז דא מענטשען וואס אלערגיק צו סעסעימי סיד'ס, ס'איז דא מענטשען וואס זענען אלערגיק צו פיש און נאך זאכן.